Tarikni chámungrok swkangni jorani chámung chámani tongmungrokno nuknani rwo. Ang swkangni rom ni chámungrok jephru garum kaisa thángjak hachwkni chámung eba kwcharo jorani Europeni chámungrok jephru pottage kaisa kwrak stew chána muchungo. Pemsican hai khe swkangni chamungrokno naiwi naikhe abo belai kheno khá torjaknai. Kwcham Chinani chamungrokni nukmung naikhe jephru Han Habugrani dumplings hai abo swkangni chamung chamani kokno saimannai. O chamungrokno chaithokmani khlaiwi naikhe ani kháo khá khárwi tongmani abo simi ya. Phiya chámungni hukumu tei aginikok bagwi ani khá khárwi tongmani abo teibo kwrak wngnai.